Ra kaui tatu'ui xiintoo ña xixintu ntuchii ntavi kaantu xia yoo minu ntúchi keje loo yuxa xia xixintu, aja yoo loo ntuchi tuku ntu'u ka'antu xia keje tiutia xixintu, ntuchi kuaá kantu xin yaka kavaa keje minu ntiuxi xiaa kuvi tu keje tikumi xiña ika keje yia'a ntuku suva kaantu xii, yia'a ntuku najni yaka tajantu xia kujuntu tia'a tajantu <noise> ta ya xixintu t- kuñu sintiki minu sitila yaka vaa kita'a xiaka xixintu tami xia'aya, yaka kuyia xixintu ya kixi chi ninu <noise> xixintu na cheje, ta ya minu ti ntiuxi'ka kuviri ra, yio minu nina minu ntuixi ka'antu xiivaya ra yaka keje xiiri'ka yio xiko tami'ra xixintu, yaka kuiti kixantu xii ya yia'a kuiji'ka keje kijuntu loo tia'a, kujun keje tinana keje loo ntuvaa, keje loo tichi'ka chitaantu kava nuuntu xixintu yakava xixintu na nta tu'untu xiinto, yaaka xixintu.